मेता कुत्ता पन पसंद ची क़िले की जू कुत्ता वंदा उ वफ़ादार और सक्रिय वंदा कूतू दगड़ी समय बीतोंण ऊँ दगड़ी खेन और सैर पर जाण मज़ेदार वंदु जू कुत्ता छीन उ परिवारा सदस्य जन वंदा जू हमेशा ख़ुशियाँ और सुरक्षा दयोंदा।